دراسة الادب مهمة جداً لأنها توسع مداركك وتعرف على ثقافات مختلفة، الأدب يعكس تجارب البشر وينطيك فرصة تعيش مشاعر وآراء متنوعة، بعد قراءة الأدب تحس مهارات الكتابة والتواصل وهذا ضروري في حياتك اليومية، يعني الأدب أبداً هو مو مادة عديمة الفائدة ال- تعطيك أشياء قيمة وثمينة جداً جداً.